एबे एक दिनमा इ मुइत एबे बहुते देउनकही एनुने किसिमक इअ तिउना सबह हसे इय फलफुल खेससु मुइ । देउकही एबे इअ दिनमा कहियो काली मुइ एबे साग हसइ घर्वम निझाइली साग फेरी उहो एबे कुन्हु दिनवा कोहणका साग निझाइल हसइ कुन्हु दिनवा घिउणाक साग निझाइल हसइ । कुन्हु दिनवा राइक साग निझाइल हसइ । हसे ओकर पाछा एबे कुन्हु दिनवा यालो निझाइल हसइ उअ सबह खेसही । हसे एबे देउकही बजरावसे एनैली फलफुल कहबाही जौत एबे देउनकही कुन्हु दिनवा स्याउ सबह खेसहि, कुन्हु दिनवा सम्त्वारा सबह खेसही । अ कुन्हु दिनवा एङुर सबह खेसही । हसे उहो देउनकही बहुतेत हैने एबे कुन्हु दिनवा खैले जौ स्याउव खैले जौ एक दिनमा मुइ एगुणा खेसही दुगुणा खेसही । हसे ओसने करवा फेरी ओसने दुतीनगो खेसही एबे स्याउव सम्तोरवा फेर दुतीनगो खेसही ओसने । एबे उहे देउनकही हप्तामा हिसाब कर्बाही जौत मुइ स्याउवा एक किलो खेसही किहा अबे सम्तोरवा फेरी ओसने एक दु किलो लइ खाइ हखबाही । अ एङुरवा फेरी ओसने, एलौत एबे बहुते निझे पर्लाई । एलौवा त इचिका बहुते खेसहु । तिउनावा सबह इचिका इचिका बहुते बहुते खेसहु ।